والله أنا أفضل إني أفقد السمع يعني ما أفقد البصر، لأن البصر مهم في حياتنا اليومية يعني نحتاجه للجراية <hesitation> القيادة، حتى في الحركة يعني أهم شي البصر العين بعدين السمع إذا فجدته أجدر أعيش بدونه يعني ما تكون الحياة معتمدة عليه يعني مثل البصر.